Siinkotsil om nüüd küsümüs, et kiä ja ku pall'o. Et ku sa esiq näütüses pruugit näütüses mõnda tarka käekellä, kiä kaes, ku pall'o sa jalotat, ku pall'o sa joosõt, ku pall'o sa istut, ku pall'o sa trenni tiit, sis ma ütelnüq, et tuu om väega hää ja taa and sullõ võimalusõ hindä füüsilist olõkut parandaq. Aga ku määnegi valitsus näütüses spioniir inemiisi perrä, sis tuu kimmähe ei olõq hää.